Un onre kuva'a nonro ján nii kunru onre kunru ján, akuu kunru chikon ndekuvaicha ndekundairo kudai chaninró, akukubru niñen niiña nii ñanró ndakuai nñanro ike niña nró ndekun ndeki, nado'o kuu kundeki chindojon nikuu niku libre janonro kuanró chi taka ñaxuu atuu ndekui iho onre naru ndo iho onre atun ndekuvaruu, chiko iho yeñuu dañaña njo iho najuina na'a menro ndekeró xhi tuun ndekuvanru pero iho onre ndenuu vanruu, jan vanruu nuye yuu jan vanruu taka nuu taka ñañonro ñuu yuu ndundan nii ichi na'a kuva'a anunru nakuva'a ndajini iin toro anuunro chi matuu, nakuu nachauru onré kuru nachau ninró pero atua nduu ndani inixu yee nii onre ndaru jan ta'a, taka hi yuu ñuñe yua nani ndanró pero iho ini vechi ichi nua ha veti nichí ndanro ndono iho onré, kuu nikuu vinru chí iho onre ndoño ndoñea ñanini xuu.